Po teknikisht tomli i tërshanës ose i sojës nuk osht tomël nat kuptimin e vërtetë se nuk vijnë pi kafshve edhe nuk e kanë t'njejtën përbërje ushqyse si tomli i lopës apo i dhisë. Po për arsye tregtie dhe praktike, kto me thanë pije bimore quhen tomël se e kanë pamjen e ngjajshme.